Kwahiyo bwana nine naenda, kwasababu ya chehe, yoongerrya ba sitami. Yongeryanguru ryongesi, ryongeryaba yaniba, kamonda sokona libo, ikasaidiraa kosiwokona vyaboha juisi ya embe nini nayenda sana.